Anisun ai market muba a ogan biri muba a oganbirime mute be-e oganbiri me bo arusun soba, arusume wa turu kiri-kui arusum mie yanawere, owin ofori be arusum emi owin oni ye me i bo larte be-e i ani seleba i arusuno me sele wenii sele famate i ani ke kurome ba, i piki fun emi arusum me pete bebe-e i piki fun emi arusum me ami guguba, i ani gugu na ani gugu famate i piki ani ke kuromaba, i piki toru fiafia were arusum me fembebe-e, i piki toru fiafia te arusume i piki ani ke kuromaba, i ami ke kuroma te bebe-e i aneme okiba meme piki ibelara te owin ofori arusum me soba-i bebe i teri fini me tonoba, i opo me tono wenii i fini me tono famte bebe-e i meni bo beleme, bo swaba; i minji ke beleme bo swate-e i meni bo ani swaba. i ani samate bebe-e arusum me minji me deri wa minji me deri te i meni arusun me teriye me sikiri ba, i ani sikiri te meni piki ke minji me bo swaba i minji me bo swate-e i piki ani gbaniba i ani gbainte arusun me bo deri tere i bo ani sin kuromaba i ani sin okromate bebere i meni bo piki bo ani sikiriba i ani sikiriba i ani sikiri fam te bebe, before i ani fama.